Siapkan alat no bahan ah, bersihkan debu no manggeon na, semprotkan pembersih ah, gosok ah, gunakan alat penghapus noda na, lap kering jendela no bersihkan bingkai no kaca jendela.